Ankoatran'ny lôka zao an, de biby fantako miaina anaty rano an, ny sokatra an, a voay an, horita an, huitre an, an bibilava an, afaka miaina anaty rano aby si izany.